فرز الكتب أولاً حسب النوع أو اللون أو حسب الحجم. وممكن تستخدم رفوف متعددة أو صناديق جميلة، عشان تكون مرثبة. خلي الكتب الأكثر إستخداماً في مكان قريب والوصول إليها سهل.